Mebɛpɛ dɛ mebɛyɛ ͻkyerɛwfo a magye dzin kyɛn dɛ mɛyɛ ͻyɛkyerɛfo a magye dzin. Osiandɛ sɛ meyɛ ͻkyerɛwfo a magye dzin a, amamfo anaa nyimpa beberee bɛpɛ dɛ wͻbɛkenkan mo buukuu anaa dza metsintsim egu hͻ. Na hͻn so enya nyimdzee a medze egu hͻ no. Na afei, adze a makyerɛw ato hͻ no so, ͻbɛtsena hͻ afebͻͻ ma nkyirmbafo so nsa aaka aakenkan eenya nyimdzee no bi.